داري لي راني باغا نسكن فيها متمنية تكون <hesitation> في على شط البحر، بصح يـ تكون في مكان بعيد شوية على الناس. يـ يكون من جهة مقابلها البحر و من جهة مقابلها، مقابتها الغابة. تكون كبيرة، فيها الساحة كبيرة ، فيها فرندا تاني لي طل على البحر وين <hesitation> وين نقعد <hesitation> نقرا كتاب، نشرب قهوة. <hesitation> تكون واسعة و فيها بيوت <hesitation> بزاف، وفيها التـ التيق كبار لي يدخلوا ضوء الشمس باش تـ تعطي راحة نفسية في البيت.